ايه انا في نهاية عطلة الاسبوع الحاجة الي نحبها بزاف هي كي نخرج <hesitation> نهار اللول <hesitation> تع الويكاند نخرج صبح بكري نروح نجري ندير الفوتينق ونروح نجري عشرين ولا واحد وعشرين كيلوميتر هاديك احسن حاجة نحبها